tveir voru fluttir alvarlega slasaðir

dregist vegna þess að mjög erfitt hafi verið að fá hlutlausa fagaðila að málinu en leita hafi þurft út fyrir landsteinana eftir

starfsmenn eru með stöðu sakbornings

við störf á spítalanum forsvarsmenn spítalans harma einnig þann drátt sem hefur orðið á málinu ítrekað hafi verið reynt að ýta á eftir rannsókn lögreglu

við sjáum fram á að það verði

til þess að auka meðaltekjur af hverjum gesti

og það kemur okkur klárlega til góða núna

landsins í dag minnst tveir eru látnir á Spáni og færri komast að en vilja en níutíu ungmenni

ellefu til þrettán ára fá kennslu og spreyta sig á að finna út hvað kostar að vera unglingur af því að unglingar vilja alltaf eiga svo flott dót en þeir átta sig ekki á því hvað það kostar mikið fyrir foreldrana hafið þið pælt í þessu mikið áður nei við erum eiginlega aldrei að pæla í svona hlutum

gráðurnar smá skúrir suðvestanlands